عشان اعتذر لشخص بطريقة صح فيه شوية خطوات انا محتاجه ارعيها، اولا اني اختار الوقت والمكان المناسب، تاني حاجه اني اعترف بالخطأ، تالت حاجه اني اعبر عن اسفي بشكل حقيقي، خمسه اني مبررش الخطأ واتحمل المسؤليه واعرض تصحيح الموقف وألتزم بعدم تكرار الخطأ واعطي الشخص اللي قدامي مساحه للرد